Ñy toetsy ny ñ'andro Afrik'antsimo ange: 5Misy Ñy toetsy ny ñy ñ'andro kôntinantaly, mediterané, misy koa Ñy toetsy ny ñ'andro torôpikaly, aminy ñy mm mediterané, mafana ñ'andro ro maiky ñy tany, manday tsioky, aminy ñy fahavaratsy zay, misy avao koa ñy hamandoa no ora kelikely, misy tsioky mafana manday arety, aminy ñy nintsy, misy nintsy ñao, misy koa ñ'andro malefaky.